माजे भुर्ग्या पांतळा सोपन कि मी एक अॅस्ट्रोनॉट जाउपाचो मी साकर केला आणि बार्या ठाई कामाग लागलांय माका ठाई एक अपॉर्च्युनिटी मेळी कि मी सोलेर सिस्टीमन वचांन एक नव्या ग्रहाचो शोध लाउपाचो आणि मी गेल्ळाय सुधार जल्यार माजी यी पैली फौत असतली आमका ट्रेनिंग ब सगळा दीताले ते पण खरो अनुभव तार एकदात मेइतां न्हू जल्यार तेव्हा माका वॉशरूमन वचापच, न्हाउपाक, चलपाक, निदपाक अशी कितकी तारी ऑब्स्टाकल्स मज्या वाटेण आयलें जल्यार मी तेंका समोरा समोर तोंड दीतलांय पण केवा हार मानचैनां। सगळा अड्जस्ट करून शिकताली ट्रेनिंगेक अस्ताना मी मज्या मनाची सुषा तयारी करताली कि माका काय करून जाया आणि काय नका कसा मी सगळा करताली तेचो बारो प्लान कडूंत तेचिय प्रॅक्टिस करूनात मी फुडें सर्तलांय।